دیکھو اس کا مین کام ہے کپڑے دھونا، لیکن اسٹائل میں۔ تم کو روز بکٹ میں بیٹھ کے ہاتھاں گیلے کر کے، گھا گھا کپڑے گھس کے دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کپڑے کو دھونے کا طریقہ رہتا۔ پہلے واشنگ مشین اوپن کرنا، اس میں کپڑے ایڈ کرنا، ڈیٹرجن ایڈ کرنا <hesitation> آپ لیکویڈ ڈالنا تو لیکویڈ ڈالنا، بٹن کو دبانا اور پھر مشین کو گھما دینا، گول گول گول گول پھرتے رہتی۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا، ٹائم اور محنت بچتا۔ تم تب تک پانی، چائے پی کے آ سکتے، موبائل چلا سکتے، آرام سے۔ واشنگ مشین تمہارا کام، لانڈری کا کام، ایک دم زبردست طریقہ سے کر دیتی۔ تیسرا کام کیا ہوتا، پانی اور ڈیٹرجن دونوں کم یوز ہوتا۔ اگر آپ بیٹھ کے اپنی خودی سے دھو، سمجھو دنیا کا پانی ویسٹ ہوتا۔ لیکن جب اپن ڈیٹرجن کو دے کے دھونے کوں، تو ایک دم پانی کم یوز ہوتا، اور اپنے کو جو ڈیٹرجن ہے، مطلب جو واشنگ مشین میں جو یوز کرتے ہیں <hesitation> ڈیٹرجن، وہ بھی کم لگتا۔ تو اسی لیے اپن کیا کرنا بولے تو، جتنا ہو سکے اتنا کم ڈیٹرجن میں زیادہ کپڑے ایسا دھونا بولے تو واشنگ مشین میں ڈال کے دھونا پڑتا اپنے کو۔